עס איז אין פארעם פון א לעפל, ווייל ווען עס ווערט שווער אנצוטון דעם שיך צוליב דעם וואס די הינטערשטע חלק איז הארט און עס בייגט זיך נישט, טוט די לעפל מאכן אז די פיס זאל זיך אדורכגליטשן אראפ דורך דעם אריין אין דער שיך אן דעם וואס ס'זאל ווערן פארהאנקערט ביי די הארטע אומבויגזאמע שפיץ ביי דער אינטערשטע חלק פונעם שיך.